सब्वे मारे बाद एक छाटो स्रोइन जाने ने काईं दुसरी जगो जाने ने कोई प्रतिक कवा है। एर मा अलग अलग काहाने ने दुसरी चीज़ काजे जूडने ने एक सफर्ती नई काहाने बुने। जब मी सब्वे पर हिंदो, ते मुझे मेशेंग बुजारेन कालजाम काई गुद गुद होई रहे चू मालम पड़े। ने भीडम मा काई गुण गुण होई रहे चू मालम पड़े। ने मेशेंग <hesitation> बुजारेन <hesitation> कालजाम कालजाम काई गुद गुद होई रहे चू मालम पड़े। सबवे महरा हिसाब टी एक <hesitation> आजादी नई प्रतीक कहवाये।